طبعا خليني اذكر لك ثلاث ارقام مثلا مثل ثمانية وخمسة واثنى عشر لما نجمعهم النتيجة بتكون خمسة زائد ثمانية زائد اثنى عشر بيساوي عندنا خمسة وعشرين وكمان لو جبنا ارجام ثلاثة ثانية بيكون عندنا ثلاثة واربعة وسبعة عشر لو جمعناهم بيكون عندنا اربعة وعشرين.